Iyoo, ngili ma baanyaa habo, húri yaa ajaa hi yaayi yo ngili <noise> diwilin wo we biyaa ngili wii bsu. Ngili, wiin jíla, we gaaj, ngili bjéeŋ, bjéeŋ baaŧ, binan biruŋ binanbi lot, biyaanti diwilin bi ma; Wi ma binmindi nyaa bo tengese. Iyoo, Blúfat ma fana, be ma fana gaaj. Iyoo, bsu ma faŋ ma faŋ ma, ajaa ngi yo wom mbatu bsu, bsu bembe ngarde bembe ŧeenŧe bimada yaa mbatu bsu ngi gi. He ndi hali ma nloti mo haa, han bidan yaanti diwilin, dong ge gdúbatu gí ngilin. Iyoo, blúŧat be húri yaa bboonji a liitina antimbi, ajaa sirtú ŧeenŧe, blúŧat bi angi wom, ngette gwomi diwilin golla go, blúŧat. Bbasgo mboonji liite, gantu utubute, délaa ttin yaantitina, blúŧat bembe mmaa bi ngoserfena, braatí biindi ma ngi gwilin hódi giindima. Iyoo, geegi ajaa ngi yo wome blúŧat, beeb gí bwom billi ma <noise> bjéeŋ, bjéeŋ bhaame binan bi loti hamma beeb gí bwomna ajaa. Iyoo, ngilin jíli wo, we fana goori ndu gí mo ngi branta, bawi yaanti, bari we biyaa win gi yaa ye, win gí sati mo satini gguul, ndasiri mbúuta ngi ñób mo, dong wee tínga bingeeti ruŋ womi habe ndaani, bingi gí mo ngi wi, bari bingee wi ruŋ wom. Iyoo, wentele, tengese wo fana, he fana bii ttu ruŋ túm a wentele, bii tti túma a goont. Iyoo, mee blúŧat be, bbargont be bitúm a gont glimbire.